إذا اضطريت نخيّر بين القدرة على الطيران و لا أنني نولي شفافة، أنا نخيّر القدرة على الطيران لأنها تسمحلك تنتقل من بلاصة لأخرى بالخف. او تاني تزيد نجرب الطيران، نشوف كيفاش الطيور يشوفو العالم من الفوق.